Zato, sivy amby sivifolo, valo amby sivifolo, fito amby sivifolo, enina amby sivifolo, dimy amby sivifolo, efatsy amby sivifolo, telo amby sivifolo, roa amby sivifolo, raika amby sivifolo, sivy folo, sivy amby valopolo, valo amby valopolo, fito amby valopolo, enina amby valopolo, dimy amby valopolo, efatsy amby valopolo, telo amby valopolo, roa amby valopolo, raika amby valopolo, valopolo.